Ikaviko yaiko <noise> erei jaeko <noise> oipotata <noise> ñamae <noise> kavi <noise> mbaeko yaipotatavae <noise> jare ñamaeta <noise> kiraitapa <noise> yamboipi <noise> jare ketigui pa ñanoeta <noise> jokurai <noise> yave <noise> ipuereta yayemongeta, yaneyemongeta <noise> oe kavi yandeve